Ma le persun-e secund mi cun la l'avansament di farmaci a vivu a vivu d'pi però a pudrì anche ese ün dani për la sucetà perché a ie tanti pi ansian e pöi comuncue a pudrìu anche purté dë cunseguense diverse da da 'na vita nurmal ch'a ch'a i era 'na volta, a portu tante malatìe pi e növe ch'a s'cunosu ancura nen